Gny karaza paty fantako aloha tsy de maro. Fa misy gny spaghetti ah fampiasa anova misao zao anova composé, lasopy, ah spaghetti gny fampiasa. Da misy avao koa gny, ino izy tiky, gny maccaroni fampiasa, matetiky koa ampesana amy anaova composé, anaova laoky afangaro hena, de misy koa gny gny ino koa paty hafa fantako angamba, angamba reo avao fa reo gny tena fampiasa malaza amitsikan'aty fa indrindra amy ze lafiny roa zay. Hanova laoky, vo hanova composé vo hanova lasopy. Regny tena fampiasa gny ah maccaroni sy gny spaghetti. Zahay tsy de mpihina paty loatsy ka tsy mahalala hafan'izay.